साइकल री घंटी हवे जीकी इयो काम करे कि बनमे स्प्रिंग हुया करे। और एक दांडी हवे जियू हु आपा बन पर आपा जोर लगावा वा दांडी जाई ने तकरेवे और वन मू आवाज आवे। घंटी हवे जीकी ने दबावा हु वा वाजे वना ने घड़ी घड़ी दबावा हु वन मू ट्रिंग-ट्रिंग आवाज आवे।